Mam buuri puan tu zo'e mɛ. Mm, hmm ma sɔ tari la pɔgeba bagi bala la tu zo'e mɛ. Mam ma bɔberɛ la ma tari kiinduma Buyopɔi tã ayima. Ɛɛn, ti ba yuuma, yia la wan dɛna wuu yuumpiyoobi la sɛla. Se'em n tagelɛ la wan ba'asum dɛna yiumpiyoobi bɔba mia nuu beni zuo a san tuni ni ŋwana ma'a a wan ba'asum lebe ni yire na. Tagelega la me wan ba'asum dɛna wuu yuumpinuu la sɛla ɛɛn hɛɛn. Tara bala sigera na. Ma tã se'em n kɔ'ɔm lɛm ma de la yuumpitã la sɛla nyaa dikɛ mamiŋa me. Fu san le lebe n ma kana sa la me, eŋa me tari la banuu. <laughs> banuu la, yia daana la wan ba'asum paɛ yuunpinaasi la sɛla Ayima la wan ba'asum dɛna wuu yuumpitã gee nyaa bo ayima me n boi sa. <laughs> buuri la zo'e mɛ